Sema hate gofosa, hate nguti, hate jawa, hate besi, hate guwae, hate gosora, gomode, igo, katapang, posi posi, hate giawas, hate yadi, sedaba hate waring.